Mmm ña naketo nrao jan tá konia na chio ho o on. fa yó, ha namayó ho tan nama n nro especial, nrao jan tá ha a an. yakoña yakoña kuninio nraó yó, nre mai i iin tiloxó nrao yó ho o on, xa chio yó tá dikan nguan, ha a an, ho o on, nro nrao tá kua tikuii na keo tá kixo fa ni kuchó jan.